जू आजा ल्वोग छिन उ पुराणा ल्वोगू ग मुक़ाबला ज़्यादा यात्रा करदा और यू बढ़िया ची ये से हमू त अलग अलग संस्कृतियों त समझणों मौक़ा मीलदू नया अनुभव प्राप्त कनो मौक़ा मीलदू और जू हमा रिश्ता छीन ऊँ त मज़बूत कनो मौक़ा भी मीलदू।